جارو هم د نظم، پاکۍ کوښښ نښه ده. دا یو کوچنی خو ګټور وسیله ده چې دوړې، خځلې او نور کثافت پاکوي او چاپېریال منظم او ارام ساتي. کله چې څوک جارو وکاروي، داسې ښکاري لکه خپل کور یا ځای ته درناوی کوي. زمونږ خلک جارو د پاڼو په را ټولو کې هم کاروي.